د نوکانو اخیستل یا قطع کول اړین دي، تر څو د نوکانو لاندې مکروبونه یا بکتریاوې څې هلته یې ځای نیسي هغه له بینه یوړل سي. نوکان باید ډير زور هم وانخیستل سي تر څو د ګ، جلد یا د بدن د پوستکي د زخمی کیدلو نه مخنیوي وسي.